أنا بفضل الأ أكون مضطر للأكل مرة ثانية. لأن الأكل يأخذ وقته ومجهود من تجهيز وطبخ وتنظيف خصوصا لو كنت مشغول أو برا البيت بعدين لو محتاج أكل راح أوفر فلوس وتجنب كل المشاكل الصحية المرتبطة بالتعب. النوم بحس نعمة يعطي راحة للجسم والعقل ووقت تتخلص فيه من التوتر وحتى لو ما أحتاجه جسديا راح أعتقد شعور الراحة اللي يجي بعد يوم طويل.